Dolo waktu beta kacil-kacil itu, ada antua satu tete-tete, antua su tua, sakarang antua masih ada. Dolo itu antua pung ayam paleng banya. Amper ratusan. Ratusan. Paleng banya e. Jadi waktu itu beta pigi deng beta pung tamang, beta pigi deng beta pung tamang, katong dua abis mandi aer masing, katong dua pigi bali mata kael. Bapa-bapa yang antua jual mata kael ini kang, antua pung rumah kang dekat tete-tete yang pung ayam banya ini. Beta deng beta pung tamang, kotong dua bajalang, akang pung jaoh itu paleng jaoh e, jaoh lai jaoh. Katong dua bajalang kaki, bajalang, bajalang Kotong dua bajalang sampe di antua yang jual mata kael, deng tasi, katong dua bali. Masing-masing dua rol kalo seng dua gulung, deng mata kael. Abis bali mata kael, kotong dua bali abis, katong dua bajalang. Lalu seng lama antua ini dia ada kas makang antua pung ayam. Ha antua tinggal toki kaleng sa. Antua toki kaleng to, antua toki tuk tuk tuk tuk tuk, itu ayam itu su tau. Antua pung ayam itu su tau. Mar antua toki itu, antua pung ayam su tau, antua pung ayam tu datang samua par antua. Karna ayam ini akang tau babunyi kaleng ini itu par ak akang pung tuang mau kas makang akang. Aa la akang datang banya-banya. Ayam dengar itu, ayam dengar babunyi kaleng, akang datang, akang pung tuang ini kas makang. Dari ayam kacil, ayam basar, samua ayam akang datang. Ayam laki-laki ka, ayam parampuang ka, samua datang. Akang ka antua kas makang, antua kas makang, antua kas makang akang pake kalapa. Kalapa tua ni yang antua sisi kas kaluar akang dari akang kalapa pung tampurung, baru antua potong akang kacil-kacil. Antua potong akang kacil-kacil, la antua kas makang. Antua kas makang, antua kas makang, lah beta herang. Iyo e, ayam ni akang bisa tau. Akang pung pemilik waktu kas makang, bunyi apa, jadi ayam akang tu tau. A a la ayam mungkin tau antua jaga kas makang ayam, ayam ini akang Seng bera sabarang, akang pigi seng bera di antua pung muka-muka rumah, akang seng bera. Akang tu bajalang jao e, jao karna dolo tu, seng akang pung tampa cari makang seng dekat, akang tampa makang tu jauh-jauh dari akang pung tuang, bapa-bapa ini, akang cari makang jao. Lah antua tau jam-jam yang memang harus kas makang dang ayam itu jua tau wak kalo babunyi kaleng itu bararti jam makang. Beta sempat tanya antua waktu itu, tete pung ayam ini akang bagus lai e, akang tau bagemana harus babunyi kaleng baru akang datang. Harus babunyi kaleng baru akang datang. La tete ni dia bilang Kalau dari kacil katong su kas biasa akang bagini, dari pica talor lai, kotong su kas biasa akang bagini, akang pung insting, akang pung apa naluri binatang ini akang su tau bagitu. Akang su tau bagitu. Makanya antua bilang dari kacil antua biking bagitu. Jadi babunyi kaleng ada kaleng susu di samping antua pung rumah, antua ika akang di apa, di tiang antua pung rumah itu, antua toki saja langsung akang datang. Lah beta bilang, memang e. Lah antua bilang yang penting katong itu kalau sayang deng binatang kotong rawat akang deng kotong pung hati bae-bae, ayam itu akan sayang katong lai, ayam itu akang seng biking susah katong lai. Malahang nanti akang itu sayang par katong. Akang barana banya-banya par katong, akang batalor banya-banya par katong, Yang penting ayam ini kotong rawat akang bae-bae. Katong rawat akang bae-bae. La waktu itu kalu beta seng salah inga, antua mau kasi beta pung ana ayam satu, ayam burek. A antua mau kasi beta pung ayam burek. Cuma hari itu beta seng tau piara ayam, karna waktu itu beta mau pigi ka lao, mangael, jadi beta bilang antua kayanya jang dolo kapa barang beta seng tau piara ayam ni. Beta taku kalu beta piara ayam nanti akang mati. Kan waktu itu kan beta masih kacil to, masih bolom masi sd, sd kotong masi pikir par barmaeng saja, jadi beta seng tau par rawat ayam, seng tau piara ayam tu. Dari situ, beta deng beta pung tamang, katong dua bajalang dari antua, kotong dua bajalang sampe di, sampe di kotong pung tampa yang tadi, kotong cari tampurung, tampurung langsung katong gale lading, ladi, kotong cari, gale ladi, yang ada di paser, yang ada dekat pante, kotong gale lading, kotong gale akang samua abis, gale gale gale kotong dapa satu apa satu galas aer minum, kotong gale kas pono, abis itu katong dua pigi ka lia paraho, kotong minta di tete-tete yang pung parao di dekat pante, kotong ambe akang, kotong ambe papan yang ada, lalu kotong mangael, kotong angka akang parau itu, beta bilang beta pung tamang kotong dua pigi ka lao, mangael. Pi mangael, mangael, mangael, kotong dua pigi tu sampe di lao tu karna ada meti basar, kotong dua mangael, Mangael sa, mangael sampe akang pung siang, katong dua bale, ikang yang kotong dua dapa itu tong cuci akang, bawa pulang di rumah, goreng.